افضل بصراحة المخبوزات والقهوة يعني كرواسون مثلا او عندنا قرص بسمسم او بالجبنة بيكون طعمها مميز الصراحة مع كوباية الشاي أو كوباية القهوة أو النسكافيه أو الكابتشينو أو ايا كان انت هتشرب اي معاها دا بالنسبالي حاجة حلوة جدا الصبح